أيا مالا خطرا ذي القط تلقطت، لقات لقات سنسلا صح فيها سحريا خارقه، مالا قد قد مست هاذيك القطه الفضوليه الحلوفا، هي مستها قد قد لقات روحها <hesitation> لقات روحها جرانا، إيه عادت القطه تخزر في روحها عاد تدير مياو، عاد جرانا دير مياو ناس عاقبه تشوف واش كاين؟ عاد تبكي هاذيك الجرانا و دور ترجع قطه.